फ्रीज सब के मुख्य उदेशय खाना सब बाकी रहेला तौन खाना नविर्गे के खातीर उसब फ्रीज भितर डालके ताजा की ताजा रहेला फ्रीज के मेन प्रयोग गर्मी जारहा सब मौसम में प्रयोग होयल जाला गरम समय पानी से लेकर सब किछो चिसभावे ला सब किसो के लागी प्रयोग हो वेला यिहे के खातीर प्रयोग में आवेला फ्रीज ।